Unai aupuanusia si saire si kalu si saire siki kinisesi sasepake e hatu. Hatu me sisi sae, sisisae maau mau mau atane sipakee saire. Halati la atia, halasi atia mesa nalosi sisosadisesi. Jadi hatu mesa si sa sisi sae mau tasinanawaele tasisaire, si nunasi alimomosi nasisaire si saire e <hesitation> nusanisesi. Si saire si nusamesa si saire si saire sasisosa sosa sosa sosa sosa sosa lau ruputi naloo mesa nalosi saire kikiese mesa lalosi saire. Si apurae weralesinia opalale nalo bisa e saire e olamani nisesi taem. Jadi hatumesa silea hatumena hatumama lene bukan hatu nahatu saire, hatu saire nasi saire tam hatumama lene ata nesi sisae, sisisae mesa sisi sae maaau mau- mau. Mau mau ata nesi kikini sesi. Ta e euw euw euw duniae saire, saire euw euw jaman ebe saire paitutuka taesi pake bundur. Bundur mesa nalosi kikini sesi unasisi unaisasi pakehala sialatia hatu. Kalu euw euw euw olma pepesi sase pake bundur, bundur mesa e <hesitation> resa sina siana sika gigi tapi una sisa anase bundur. Bundur mesa nalosi kikini sesi jadi bundur, bundur mesa yapake odol rein tapi sael ee tapi sipake unesa kalu rolama tamsa sipake sabon. Sipake sabon sikikini sesi, jadi kalu pepe sisa siana ema seihe, euwnana bundur meloi nana bundur menalok nakikini seurei im analia le hale bundur nam nakikini sem kalu umlahu bundur taem sam pake hatu nakikini sem. Jadi kalu am euw ulama wesi e am lahu bundur tam sapepe si ana ema euw nanahatur nasisa nausaire tamsa karam mehaum jadi kalo haum mesa ipake hatur nai kikini sema jadi unai mesa hatu mesa. Hatu sae mane jadi amlew amlolouwe, amlolouwe hatumena kalu amsaire. Amkikini sema sapkehatu tapi kalu unai kalo opinamu tama uru sabi-sabi sakikini semyahatu taem. Mesamosie kalu opinamu euw atane bisa kekenisemya hatu, kalu tamsa cuma pake la halam lata maneta euw saire kikini sem. Una iyamsa ampinamu tama ursa bisa amsaire tam amkikini semaya hatu taem. Euw euw euw euw euw euw, taem pake bundur. Bundur melaw larei saam pake bundur mane, bundur jadi kalu unai sa hatu kalu weisat bundur. Bundur bundur ya sere saru-saru he ana, re ale momote lee sae sae sae moka kalu unai satam una esa hatu bane. Jadi <hesitation> hatu mane ema patna loi bisa kikini sema. Jadi isa ira tam iana isae ihanase ih hatu mesa bisa kikini sema taem taem una ehsa si sipake e. Saire kikini sema mesa nalo apura eku saire, ulea hepolamae tamahisema ulea saema werare re saire sili olamani sema a besa epake bundur. Bundur mesa nalo e nusa amanisema sa nalori sama puti-puti supa bertam, ite anau isikola saharus ipake bundur. Klau pake bundur tame saibersi tam. Ih saire e saire tam jadi e bunudr mehsa e saire nalo o ite ama saire isikola kaew isikola hanune tem iharus i ibundur nisema mitesena nai muturu harus ibundur ni sema naka muturu sahau mo pahson hanun tenman, jadi ana isikola anau isikola mesaharus ibundur lian isei nisei supa anahatu yamuara ohanhatu atu mata lae anhatu yasei namane jadi se euw lauw pamane harus obundur ni sem kalu obundur nesem tamsa karma haun epepesi ana kalu unaimane u bundur satamane bisa sipake hatu. Hatu me mane pahsona loi ni sema. Nga kalu e sonre isa tamni itepake saire, bundur yare ubati sae sisamena naloi bunbur ni sema. Kalu una isa taem ipake seme- seme maneh, enau sai ajer ajare i saire iatde ruei hihehelele ena isa ire ibundur riane sei lau ieleae kalu heleliai uajai arti ruesi nalosi bundur ri sesi tamsa eatu atu lumunata sasene aturuei. Naulama isikola atanesi atueiye taem nitumata laem hena hiatu reumuna. Masa olama isikola ataneu atreu muanana upa, jaji anau mehsa ati ruei olama lumalena. Olama luma atane bisa olama isikola, kalu olama luma taem berarti sikola male haw wika karaneha haun ihihin haun. Hanun ten hanusa hawnia, olama saereka nakuruhaun ilokeha haun i iteanau unai nai bisa i. Iati tiru ei, i saire kalu i einitam sai warui, warui nasupai bisa taina mau elo. E kikini semarisa e saire nalo itiama hatamare napahson kalu kalu nisema pahason tam kikini sema amani pahsonta seme sa pahsonta me akame seme e saire rejangla. Semre rejangla mesa hatelau ane ru saire karena hatelere saean an nisemaresam ka in an parantae weraru saera olamanisefa taine semamau saire. Losae hatelauaneru lohate lauan rumesa oro kikini sempa satonsa meroke kikini sem e saire tam wir stam. Jadi e <hesitation> saire pundur resa enalo euna ite ama wamarare paahson nisema paahson nisema puti nisemau jangalatam nisemau saire u hohuru taem. Kalu nisema hurusapaka mutukahina mukalu issa i helu-helu tae nisema uhueru mesa karna sai pam imarahisina loi bundur nisema. Jaji analii mesa harus ajarei yaatur ei nabisa i sa inisa nin kikini se mesa helika lau elae sabisa ajireta tamni barang teina ma uelo. Saire jamrii sa au kikini seu jamresa taem. Ekikini sema mesa kini sema mesa ajaresi kikini sema mesa harus pahson. Harus sesaire, tamsa nisemhatela harus iajari anali atu analeba wah kalu ite ikikini sema tam berarti ulea hatelau an nisema.